Kan bagir le nas arqam hine hawatif walla tilifonat hine nas tinen, tamane, tamane, tisaʼe, tisaʼe, sifir khamsa, khamsa tinen, tisaʼe tisaʼe, sabaʼa, talata, khamsa sitte, sifir talata.